<hesitation> די עלעפאנטן האלטן זיך צוזאמען ווייל אזוי קענען זיי צוזאמען – מאכן זיכער אז די קליינע עלעפאנטן בלייבן לעבן, און... נאכדעם זיי... זיי... צוזאמען נעמען זיי עסן און זיי היטן זיך אפ איינער די אנדערע נישט צו ווערן אויפגעגעסן.